اكتر حاجه بحب اعملها في اجازه الاسبوع أن انا دايما بحب اروح عند اهلي لان انا اهلي قاعدين بعيد عني لاني انا قاعده في سكن بعيد عنهم ف بحب اروح عندهم في اخر الأسبوع وكمان بكلم صحابي يروحوا عند اهلي عشان اشوفهم هناك